Akpu mel le eghowie arae eghara mie beans egjota <hesitation> egho ta mi akpu bhie <hesitation> <hesitation> anything nime yanle or yan mumwgbe mo e withi mo ee eba nakele <hesitation> ema amure yeran oghi ran oghi ran aghi dumhen aghakumhen aghan de emhiumenmhen adole aghe le amue yeran ahogi yor ho mhen yor hel margi yor hel mhi hia yor nana mie gja enemhi orgha ga ogha e ga ana shieee mi tita mi do lor oghi lamegbe